أتفقد هاتفي حوالي عشرين إلى ثلاثين مرة كل يوم. في البداية أستخدمه عشان أتأكد من الرسائل والإشعارات المهمة. بعدين، أستعرض الأخبار أو أسمع بعض الموسيقى. كمان أحب استخدم التطبيقات المختلفه مثل وسائل التواصل الاجتماعي عشان أتابع اصدقائي وأشوف وش يسوّن.